Pues re este shandan sha- shandan shandan nac lasha pues re nan laa rac nan laa en tiempo stiempa na marzo, abril, mayo, nan laa toste rac re junio sralo nicií juil- juil, agost, septiembr, lla de octubre lla nal barac normaltis no sheta rac nal te sheta sa rac dlate sheta mertis racne per este ni mahsru nac lashne re nan laa toste rac re.